Bueno pus mas kara ya dabau dabau todo ru liedat kueje bi gatajaudat ljiajau ljajau ljiajau lju u ljiua te basa ru lae kara njeu ki gamu kit kit ru nduk ki basa nju ki lachjint ke nduk tsjep ki gamu lejep y ru kuejep banjaung pues ru mas liedat biu bi njaung dimiut nep njuande ru xixiung sankje mbiu u bu ma lii tsjep ki kara lejep kit kiau lie ru ki riñkiung kji mje ru ndu dimiut ndu njaung u kji dijiu amijuy tep diñkiay bibiu lep pues kueje mjau tomos njaung y ljiua ndaja mjie ljiua y chiñi ya me pues kueje nau ya stataung mje ya stanaug pus ru ljiua kajuay net ya laiyki pues casi ya chiñi nduk kueje nip bajau nep kueje njaung pus pues nduk nda latsjap juneng njuande nduk te kjual xipia. Ru kji te kjual kjual xipia o ya ru ya kuent ya kit ya ya <hesitation> ndu ya si tant bale kañiaung lo que son enlatados pues kjuande nda laneng y pus mas kueje dabau bi me pus damiut se liedat sku baledat dimiut nep njaung pero ndu ya kabau njajañ nduk kueje njajañ kabau y chiñi me chiñi pus nduk ya nda ñkiutalung porahi xikiaung xiñiaung pus ya kueje lame stakiuang nduk tsjep quime quimico y ru ndu ya todo mje ru te ya ya nip bajau y niing si xkiaung nda talung porahi xikiaung nda pollo pues es lo mismo ya nip bajau kuent mejor nda lanaung ru talundat bu ndejendat de kiua pero que no nda dagudat alimento nda lamudat ndaja ki ljua pues si bajau kuent te te nda kueje kiñjuts kañiaung nda laji latu porque ru le nda taung le ki batudat kuent nda liyp xiñiu ksau lame ya btudat ya bu mje kabau bu ku liydat ñkie gusi njuande ya kit conj ya kuent kit pollo ya kit congelado ya nip bajau mejor nda juay latu lanaung bi kueje nda. Pus ya dabau pus bi kueje takji nduk ndeudat lo que es gapjedat tudat mjanch kuent manteca bu tjay npiuy gapje te kueje nda te kji pemp lju kueje te gandeus bant ljiee riat miañky gandeus riat miañky tep kji meje nep ndu takji kuent te y kapiey y njuande chiñi yanda stataung ya ndaja ru nescafe mas dabau bi me bi taji lju u lo que es el cafe ndu takji ljujuly takji tep kun nchaul ru nduk ljujul xiljua igual nduk takji njuajal xiljua y chiñi me ya bu smadat ya te y lai pik ma ljua xiljua mje ingenio pues casi pur pur kuent ya nip bajau te kuent ya pur yervicida que quimicos ya todo ya nip bajau kuent nep te bijiy bu nda laneng ya xiñuu ya nda lame diabetes que ya nda lamenjuande kiaun nda tsjep nda lame ranchiaut o aveces ya in stape ya pus ya tanto eso njuande ya nda laneng meje nep nda naung juande ru nduk ki kji enlatado. Todo lo que es enlatado pus si es facil nda orita nda xiñiaung u bale nep chi lai bale pero pur casi nip bajau y mas antes bikueje njaung dimiut nep kueje te te kji lep diñkiay lep mbiu y kuejep pus mjau mjau kuent aunque nduk tedat nip mjau ntsjijiñ pero yo creo que mas mjau ntsjijiñ dabau njaung porque ndu mas kabau njajañp y de chiñi nda kiaunan ñjie dimiut nep xkiaung dimiut nda nep naung y tseje ya nda nip lanjajañ ya juay ya nda staneng y ya juay stu y pus kuent <hesitation> kuent meje todo lo que meje nep kuent nda lai y ya pus, pur daneng y kjua tamabkan nda pur daneng njuande ru yu que incectisida que yervicida kjua tamabkan ru kuent atiy todo porque es sida porque es daneng lo que lai es un nda daneng biu ru kuent ru stakiuang es pur kuent mpe ru ma laul todo lo que termina en sida es nda daneng.